Ra tambor par pargiubënia zacka, bueno, primero ni na form xthen ni rdond nani, chi xilani, gula cilíndrico rni ra’va ni, bueno chi nap ni th, xila ni za th cose nú loni rnia zacka par ché lony, chi par, par giubëh ni chi rcka ra va th xi, aveces cun nooh ga ziu riubëhni nia zacka, cun sol grapu lonigula, gula gunuu puño zthenu chi gigiaziu ni logi, gula nú vez ru zarava gus th-th cos lá vaqueitas, pat zëh zë’ni rni rava lani, chi cun ni rgiñ rava, rgap ra va loni, rgiaz raba loni tchi riobëhni nia za’cka.